نعم صارت مرة أو مرتين ، أنا بكون صريح معك صارت لما يكون شخص مزعج و أنا ما بدي اتحدث أو اسولف معه ، لما أنا بكون بحالة مزاجية سيئة و إذا اتحدث مع حدا <hesitation> رح تحصل تحدث أمور مزعجة ، أنا ما مدري شلون ما بدي حدا ينزعج مني ف بضطر إني بعمل حالي مو دريان.